اليوم المثالي لما نبدأ يومي بفطورك الطيب وحضرته برواج، و- وجهزت روحي وحطيت هيكي، بعد الفطور بنحب <hesitation> نطلع هيكي ممكن- ممكن نمشي- نمشي لمكان، نمشي محلات، عندي حاجة ناجصتني، نستلم- نستلم فلوسي أو شيء، ونحب ندير رياضة لما نمشي النادي وهيكي ونتمرن، باجي اليوم نتعلم لي حاجة جديدة، وفي الليل نحب خلاص نريح.